La música punk es huerça i es rebeldía. La música es yesca pura i alogu las letras palran dela crítica social i sonin un protestu continu, comu tien de sel. Me lleva palos añus setenta i ochenta, quandu tuvu nacencia el punk pallá pa Londri i Nueva York, i me recuerda delos Ramonis o los Sex Pistols, que cudiau que no las tengu yo sentíu i bailau una tupa de vezis. Tamién me hazi de pensal enas cosas ralidosas i ena endependencia, dau que la música punk es un astilu que quieri libertá d'espressión i la negativa a siguil las normas.